Nyamdu dum ɓedditama laarugo ɓoddum don ɓana karas karas ɓeɓo anyama ɓoccoonde ɓoccondema ɓoddum masin do woitina giite ɓe laarugo ɓoddum.